. Mme udia emi nnyin idiade mi ke nkam, nnyin emi edi mme mkpan udia, mme nti udia nte usuñ ma afia etere Afia efere oro esida bia ebadi atia efere oro, esida mkpoñ ebadi afia efere oro. Adinwak owu ekama achi ebadi afia efere oro, mioryuñ idia efere mkpa emi edide owu ika eda mkpa edibok efene orọ miadia ekpañ nkukwọ emi ekamade <noise> ebeghe, me ekamade mkpọñ me ekamade enem etuk e, eda nkukwọ eda nkukwo ebup Item, esin mfi, esm iyak, esin ikpa, esm ọbu, ọbu ebum, esin ntien eyad, etem e e fan imedia mkpọñ panya mi, imadia mi, imadia ukañ ukọm enu etemde esin unam, esun mme mkpo eken. Mme nti udia emi nnyin nnye ede ke nkan emi ma edesi, imenyene efene edika ikọñ, idia efere editom, efene abak idadia kpukpru nte idia enem nmyin udia nnyun myenede ke nkan enu edi oro.